<hesitation> he mada gí bíti, amada gí daal, wi tíngani a giti. Haloolo umbiiŧa antiimbi, ho ubiiŧa gdaal a fili ma. Haloolo, unbiiŧam bo bintiimbi fo ubiiŧa gbíti a fili ma, dong winwi binyaa habe? Bíti he gí hii fjaar, agínan, fana, agaana yooŋ a wima utúmma. Bítaa lloo, umanan hihiili byahe, daal ma fana aa lloo umanan hihiili byahe. Ndu uhítima anganti, ndu umada, manan hihiili, gnúmin wil hala, ngi gitóodin wil hala, daali ma wa anyaayi. Bíti ma fanan ndu umada, umanan hihiili, winooni uhihiil bíti wa ammaday, daal ma fana winooni uhihiilman wa ammaday. Aa ttin daaj biñaŋ, daal hee ha fayi naŋ san hali teeŋ ma, daal he to gí hin bindúba. Daalaa nnaŋ san hal teeŋma, umadama biiŧana a ɓaali wiindi ma momu. Umada ngi gdaali ma han bigí blínge, ha bimada to ñiti fana ɓaali wola hatíde, njali ma unbiiŧa bembe a ɓaali wiindi ma hamma biga a ɓaali wolla hatíde. Bíti hee to gí nda añitina, ujetima btooti, aa tta fuuŋi ɓaalin hal. Waayi ndu uu mma jéti a btooti, haloolo unsúmna gí ngi uméji gíw, hede anñób ga taa. Atinan bi bin mo, yogoos a ɓaalin diimba ma, ginbiiŧa gilli ma a ɓaalin diimba ma mboodi mboodi wi. We wéeti hi ma teeŋman aa mma jéti a bsaant, bari ndu ujétima a bsaant, hanganti usaante angí húr mo wi ma usaantini. Hadu uhítima fana anto wi ma uhítiman.